Nah hidangan apa aja yang cocok yang pastinya sa sa rasa yang kaya sesuai dengan sa pu selerah itu <hesitation> biasa sap mama tuh masak nasi dengan santan tapi <hesitation> mace de kas masuk ini labu kuning jadi biasa mace de potong potong labu kuning dadu dadu begitu potong kotak kotak baru setelah mace de sudah cuci beras beras de su rasa ini su bersih pas sudah jadi biasa kita masak nasikan langsung dengan air toh kaya air trus kita ukur nah ini tidak mace de ganti jadi ke santan mace de ganti ke santan baru de kasih masuk labu kuning itu ke dalam nasi itu nah biasa kitong paling suka mace de masak itu dan menurut saya itu sangat enak skali karna macam apa <hesitation> macam labu putih de punya rasa manis terus masuk ke <laughs> manis manisnya beras yang sudah jadi nasi di tambah dengan kaya santan yang bikin dong jadi satu begitu itu tra bisa taro garam ato apapun begitu tidak ada kaya cuma nasi cuma <hesitation> santan air santan sama labu kuning Nah itu yang sangat sangat enak bahkan kalo mo bilang enakpun lebih enak dari nasi kuning menurut sa dan sa kalo memasak tuh kadang tidak ini <hesitation> tidak terlalu enak tapi pokoknya kalo sa pu mama yang masak tuh yang enak nah kita tuh karna kita punya halaman rumah tuh terlalu besar jadi kitong tuh biasa tuh tanam tanam tanaman termasuk labu kuning nih jadi kalo mo masak kitong ambil labu kuning dari kebun kita biasa tanam jadi kita ambil labu kuning dari kebun trus nanti mace de potong potong baru de masak rata rata semua kaya sayur sayuran apapun itu kitong tanam jadi kaya tidak terlalu mahal juga jadi trus yang paling enak itu kalo ditambah dengan ikan goreng ikan goreng tapi ini ikan goreng yang harus dari laut entah kenapa ikan ikan kalo dari laut sama dari darat tuh dari laut itu kaya de lebih fresh begitu lebih sejuk lebih <hesitation> lebih pokonya lebih enaklah kalo kitong makan begitu biarpun kitong tra taruh garam juga tapikan de su dari laut jadi de su rasa garam toh jadi de su paling enak jadi biasa mace tuh de goreng goreng ikan tuh biasa de pake bubuk kunyit trus nanti de taro <hesitation> garam Trus de taro penyedap ini penyedap rasa kaldu jamur sedikit baru nanti de mulai goreng tapi mace paling senang tuh kalo goreng pake adonan adonan tepung begitu jadi itu paling enak sudah kalo menurut sa nah kalo misalnya kalokalo mungkin untuk sayur sayur kita paling suka tuh di tambah dengan sayur petatas campur bunga pepaya itu paling enak skali